<hesitation> launa, asina gaukaram. Skul eore, lagani, twenty sixteen, gaukara lasi, pidipidi gaukarana mo nakaraiam. Nega momo, na pidipidim, gwarume napidim namaim name selidiam, bese daidiai. Pidipidi na eka, normal maurina. Adihom haoda, o reke tore, o pidipidi hanoboi o dinai, gwarumedia iboudia amailaidiam rum bese tata ahenidiam. O nega haidia alaom ah bisisim, roku araum o, bisisi idauidau. Amaim aharidiam hanua lalodiai. Nega haida beh tauma edia loa akaram. Tauma edia fundraising o, heduru o, mase lalodiai, edia haoda akaram o edia bisisi. Alaom ah haodam amailaidiam, adurudiam, edia metau o hisi isi lalodiai. Gwarume ahenim, dala idauidauai. Nega haidia ma, <noise> haoda style ma idauidau. Haidia ma kimai. Kimai eaueau o, tudobi, davedave, gwarumedia dan idauidau. Haidia beh dobu gwarumedia, haidia beh komada gwarumedia, iboudiai, davara gwarumedi. Ina since school narakatania, gauta lasi haoda haoda moka. Dinai haoda hanoboi pidipidi. Enabeda lagu noho- noho maurina o lagu, gaukara. Asia gaukara moni gaukara toa, davarai amaurim. Nega haidia beh, alaom, gabu daudauai ah pidipidim. Highway kahadiai. Magi highway kahadia ah pidipidim o hiritano kadi. Dingiai aheaum, Aoa rua toi, hanua eboim apidipidim ma dabai aloum. Highway kahadiai beh namo. Gwarume namodia. Nega haidia beh mai dinamai, nega haidia asi dinamai. Davara lalnai negaida boloam, negaida mai dinamai negaida asi dinama. Negaida alaom, adavari bada heream nega haidia, adavari maragim. Davari taimidia idauidau. Ma, mai emai ailen dan, ailen ai dan anohom. Ailen maurina, hanua maurina idau. Hanua maurinai ma, davari davari taina auka, ailen maurinai ma, taina namo. Hanua maurinai beh, gwarume basio abi momom, ailen maurinai beh, gwarume o bisisi bodavarim hanai hanai.